آ، واریاہ تھنہٕ دار جانور چھِ یِم خطرٕ وِزِ موٗدمُت گِنٛدنہٕ خٲطرٕ زاننہٕ چھِ یِوان، یِمَن منٛز ورجینیا اوپوسم، بطخ تہٕ سور شٲمِل چھِ۔